caro nyuci tangan tu pertamo-tamo ke duo tangan kito ni, kito cuci dengan aek kan, cuci dengan aek terus kito kasih sabun, terus kito gosok-gosok tangan kito ni, disela-sela tangan ni, di sela sela jari ni kito gosok sampe bersih, terus kuku nyo kito bersihin, udah tu telapak telapak tangan kito ni jugo kito bersihin, nah udah meraso bersih kan tangan ni, lah kito bilaslah tangan kito ni dengan aek bersih, aek yang mengalir.